Moni tu dia dagara namona korana monina tu dia verere be voiani korana moni tu bukai maki ekiraiani moni tu iatu lakava bene monina tu lakava maki ewaiagomani bena oi gemu au gegu tanu nuganai tu au gegu verere tu dia moni bagabiani au gegu verere ba voi iagiani verere tu biaguna tu veregauka gena barau nuganai vau ia verere etanuni bena tanu nugariai tu dia moni bogabian tu gam ganigani boa voiagiani moni bogabiani tu tauanimu gena ura dagarana mabarana boa voiagiani bena tauanina bona tauanina ema iaukana nuganai evaga ilailaiani kavana goi gemu verere tu iauka nuganai bomaguri iagiani vau rogo vererena tu betanu vanagi vanagini o moni bita gitaiani ia maitu moni tu a tauani lekena gareva gareva na monina bena mai taim nuganai auna moni agitaiani maki moni tu eagomani erakani eagomani erakani korana iatu dia tanu vanagi vanagi dagarana bene tanobara dagarana bene e moni na maki begorimuni lakavai bo ragasini moni bogabia boura dagara lakavana bo voi iagia. Moni bogabia goi tauanimu vaga lakavana dagarana bovoiagia bogania boniua lakavai boragasi lakavai boragasi nuganai tu goina mase bo dogaria bema goina moni ogabiani mogesina o iusiani neganai o moni bogabia bo iusia maki ma gabunai moni gena iagoma gabuna maki iatu varevare evenini sena garo gutuma itana mai moni gena varevare dagarana tagabiani tu tauani iusius nai tauani varevarenai ta varevare viniani dainai garo gutuma gita tauanira vaga iakuri e vaga vereriri veigari mo ta veini senagi bita gitaiani neganai a mai monina verere tu asi bovoiani liba verere ai no maguri notanu botoni seukana tu goi gimamu ai maniga korana goi gemu verere tu goi tau gemu na bokiraiani a monina dia verere bovoiani goi no tanu namonamo botoni neganai tu goi gemu maguri tu bono vaga namoa dia moni bono tugamagi baregoa korana monina begofa dareremuni monina lakavai be toreguni monina beuwaguni mase ai beatoreguni monina tu dagara ilauilau bovoi iagiani monina goi tu begori vegitamuni veregauka nuganai maki goi tu monina maki begabi gerevagimuni Goi asi moni neganai goi lakavai bovetore goi moni ourani neganai goi moni maki ma boeagoni boa lemaiani korana tu goi no namo no maguri gitakau gana asi gemu moni bene monina ma goitu begofa kau kererekereremuni o asi ilaila goina moni bogabiani goi gemu verere dagarana ta no voia moga maki asi ekirari gitakauani buka nuganai verere tu goi gimamu nuganai maniga goi gemu verere tu tau gemuna goi logo omaguri tagoni nuganai goi gemu verere tu goi tau gemuna bokiragiani verere tu asi sebo asi sebo notanu namo nogani namo nomaguri namo uranai goi gemu verere dagaranai beagoni tu tanu namo maguri namo boeioga namo tu goi gemu verere bodogariani lubu ai borakatogani verere bodogariani dagi iauriai borakatogani verere bodogariani lida barariai norakatoga gana goi gemu verere dagarariai beagoni goi gemu iaku dagarari bege rakarosini a goi moni na negori vegitamu botoni neganai goina verere tu asi bodogariani korana moni voina tu vanagivanagi moni tu lakava euwai iagomaeani mai moni maiga bita gitaiani nuganai garo gutuma asi moni maki gita ta baruni goitani moni na baru evagoraiani maki asi moni asi ganigani tauanira lekenai Bema ma moni ganigani senagina monina monina goi gemu verere tu asi bevoiani liba so goi gemu verere maiga tug oi gimamu ai au gimagu ai au gegu verere maki au taugegu gimagu ai auna kamasi bamaguri iagiani bagareva iagiani tu au ba verereni au batan namoni e mogesina kavari nai mai verere maiga bita gitaiani tu verere tu etore losiato verere tu goi gimamu ai manega au gimagu ai maiga au naverere batoni seukana tu au gimagu ai dia gabutai badogariani nai moga ama kirari foforiani kekei